Ri panaungi mi injo nyanyi a sa'genna a'rere minnya raha jari sangga nyanyi mami na rurung juku' rangko ri pammaja a inni pakunjo nakke biasa ku punna pallu juku' rangkoa kunni-kunni riballa a a punna injo minjo ku haju nu itak to injo lakbusu ka nu injo burukneng ku rung anakku kodong nu injo to'ji injo kapang na ngai kalia kanreangang a injo to ji injo <hesitation> ho'bi na apanjo arenna do injo to'ji injo n ngai a